Vura re çë po shkon shpesh në palestër... është e mrekullueshme të shohësh se sa shumë po përkushtohesh. Çfarë të bëri të filloje? Është diçka çë bën për t'u relaksuar apo ke një objektiv fitnesi afatgjatë?